اللغة التي ن-نتمنى أني نعود نهدر بيها <noise> ونتعلمها هي اللغة الصينية. لأنو الصين راها ولات قوة في التجارة قوة كبيرة. مالا إذا كنت نه-نقدر نهدر باللغة نتاعهم الصينية، كون راني نقدر نروحلهم شخصيا للصين، وندير صفقات مليحة، ونجي نتاجر هنايا.